Jabbama, Jabbama, Jabbama, Jabbama, lalay, lalay, lalay. Innde yaake ɗo Adamawa, saare pullo, saare kosam, saare biradam. Jutta mi yiɗi mi yaaran mun saare laamɗo Yola, pellel gomna, makaranta manga Modibbo Adama, saare laamɗo, mizium, maayo.